بحب احتفل بعيد ميلادي مع الأهل و الأحباب و الأصدقاء ، نسوي حفلة بسيطة شوية هدايا بسيطة نسولف و نتكلم و ضحك ، بعدين ممكن نطلع مكان حلو نروح مطعم نتعشي ناكل شي وجبة جديدة أو نجرب أي شي جديد في هذا اليوم المميز.